Cara tao barisis lemari es, ita harus fe'a heni stip kontak neme listrik no kadi kalua heni lemari es aa dalen a basa so na safe rak no laci pake sabu no bersihkan kulkas a dalen a pake sidi bangna'uk no pake oe sabu.